Misy ankarazagna rano e dia tondradrano kara lamba le kôtogna regny zô a. Regny zô dia tegna mandetrano be si regny raha ohatra ka hoe sasana ohatra. Fa misy ndreka lamba dia malamalama regny, regny tonga dia kara tsy mandedrano si izy